मलवै कोम्ब जेन्ग् रेस्तौरन्त् बै दि कुअलिति नि जेन्ग् दिस् ब अन्ज जन् लुगि जेन्ग् नो है। भिकु जेन्ग् मदि बनेन् है। जेन्ग् बिनि थक है सोस् ल। भेन देन् पिनि है। भिल-बिल जेन्ग् तोमतो सौचे, सोय सौचे, सगन्, अम्त्रय्, छिलि सौचे। भिफुर्को बहैन् है जेन्ग्। भिस्नि हनै स्त्य्ले को नैन नि है। मदि सैस्-सैस् न सजनै देन। भिदि जेन्ग् रेच्रेअते कलम्न है। योउतुबे नि बै जेन्ग् गदन्-गदन् उस्तु बनेन् न नि है। रेस्तौरन्त् बै दि जेन्ग् बनेन् न है। अन्ग् इसिसि गन्ग्से अन्ग् योउतुबे नि बै नैन नि है। कौने सरन्ग् न हद न्ग बिल-बिल बहैन् न नि है। अय पन ज हद न्ग। जेरै पस्त बनेन् नै। फ्रिएद् छिच्केन् बनेन् नै। दल् बति बनेन् नै। भिकिन् न गदन्-गदन् सरन्ग् नन्गु।